Ma ma sengan ta sa dei mo mekasen ti nenaang sa ko nanum penyaki wia roro nanu ginjal ta dei mu mampu nitu ta tenano ung asam lambung jadi na toro aimo mekasen susa mo mamo kasen tade mo mali karna asam lambung nanum ka kua ne tua o tele tine namung ma ko aimo mo kekan jadi ma maisen susa mo rumai ko maseng kerna apa nanun tekanan wia roro nawa aimo toro mahan ku karna lemon kasen lona kan nase ngane soso wona nu jantong jadi berati duan saki ti komplikasi mo istila ni kewiten campuran no nano penyaki jantong ko nano liver ko nano ma ko jadi susa mo mamasen